No karaza kafe aloha ny zaka da tsy de mahay maro ny añarany loatsy iaho zako moa zañy tsy mba olo zatsy nihiña kafe loatsy. Kafe isakinamin- kafe isaky maraindray zao na isaky tsy haiko tsy nahazatra aña. Fa ny dite ny fihañiko isan'andro fa no hitanisao avao moa zany izy i? Izy koa zañy maro maro avao ny haiko satria alefan- alefan'ireo amy tele izay ny ahaizako ny anara kafe sasañy. Ny kafe haiko zañy da da kafe tsy lefy, kafe arabika àby zao, kafe môka a, ka- neskafe e! Ny ankoatry zay aloha da tsisy haiko satria, bony avao koa no hahaizako añazy amizay. Fa no izy mbô misy hery iñy zañy tsy haiko ny añaran'iñy na izy fa voañy iñy alohany izy ho disaña iñy, iñy koa tsy haiko ny añarañy iñy. Fa izy efa navadiky bony efa ny maro raha nandalovaña iñy izay ny haiko.